Ya yo'o kuu comida kama va'a kua'aa ya xixi ntu kama tukú kua'a ntu kachiñuntu ra xaa ntu ra ví tu'u ka kai távi ntifi nu xiyo kavai ya ini ko'o lo'o ra ta nti'i kavia ini ko'o lo'o ra ta nti'i ra ika ví tu'u tavi'a nu xiyo ta ntii tavi ya nu xiyo kara vitu kuji távi lo'i ya'a ra kuji tia'a vitu'u kuxi ntu xi'a yaka kú ia kama va'a chiñu xi'i ya ajá yaka ku yaa <noise> kama va'a i chiñu xixi ntu ya kama va'a kua'a. Ajá ta xi'i tukuu yaa ntifi ntikoo tukúi kuji tia'a ra vitu tajira ini kisi lo'o ra ví tu'u chiyo ntantisoi ta ni siso ra taxa va'a ra ni sisora ra ví tu'u santakavaii mi ntifi ka ka'ara ra vítu ika chikaii minú ra vutu'u kuxintu yaka kúa kama chiñu. A a xi'i tukúu yaa ntifi ini sartii kaa tukú raa ntifi ini sartii ka tukú ra ika ka vixi chika tukú'i lo'o cete a ra vítu chikaii lo tikumi a tukú ra ika vitu'u nta ntisoi ntifi a ta nta ntiso tukú'ia ka ra vitu ika ku'i kii lo ya'a minankre ntiko tukú ña yaka kava nuu tuki xi'a kava nuu ia ta ntii kava nu ia ra xa va'a ra vítu nta tajia ko'o kuxi ntu chi yaka ka kumia kama takuu ya kuni ntu kuxi kama ntu yaka kúa kama kua'a. Xi'i ya Sopa'ka tuku ra taja tukuia chi ya sukasu tukuia ra ta ntii nikasu tukua, nikasua ra tantii sukasuia ra tuu ika ntatisoi tikui sata, ta ntii kuisoa, kusioa ta ntii ni sisoa ra ika koi tavi yia'a ra ika, ku sukasu tukui yia'aka, sukasu tukui yia'aka a ta ntii ra ika nta vituu tu nuu koot ya koo ntii ini kuxi ra, saa ra vituu ntikoia nuju yoso, a tu nu ntoi ntii initui ntikoia ra tajaia ka'á kuali'ka ra vituu ntikova ra taj nta ntisoi sataa ta xia vaa ra, tu kuxiantua <noise> ña kuxi tuku ntua'ka ra yaka xii yaka kua kama chiñu, a xii nte'eka tukura kama tu chiñu nte'e kava, nte'eka tuku ra kuu tukui kii tukuia ra, kunu kuntoso tukua nuu xiyo chi su ta ni tai ñùuka, ta ni saja mi xiyoka ra kaa koi tavia, tavia ra tantii kasu kuaáya ra, vituu koo tui ntikoiya, ntikoiya nuju yoso ra, ika kaka tukui ntikoiya, ta ntii a ntikoia a uvi, a uni ntikoi sunuia ra ta xia ntii vaa, xia iin tii vaa ra vitun, chinuu tukui kisi loo'ka ra ika saja mi tikui ika ra vituu ika sntakavai mi yuchi nte'e loo'ka ra koi kavaia, kavaia ra ta ntii ra ika kui kii loo uvi yia'a ntuku yaka ntikoi xi'a. Ntikoi xia ra ta ntii ntikoiaka ra vituu ika satakavaia ra kuisoa ta ni sisoa ra ika vituu chikai loo iixi yiaxa xiiya, iixi yiaxia chikai xia ra ikaa kui kii loo yuva chikai xiiya, ra yaka kua kama chiñu ra vichi, vichi tajaia ko'o ra vituu kuxiantu, aja yaka kuya kama chiñu yia kuva ya kixantu mi ñu'untu yo'o, yaka kumi ya kachi kama chiñu xinintu.